Ny fomba fagnanovako lasopy tsotsotra ndraika zao a ohatra hoe paty fotsiny izy a. Ohatra hoe presto dia mamàna rano bitabitaka aho a amina, amina vilagny. Dia tonga dia arotsakako ao nenahy ny menaka asiako menaka bitaka dia asiako tongolo maintso arotsakako ao. Dia ataoko mandevy tsara ataoko masaka tsara iny menaka iny zay vao harotsakako ny paty na hoe presto. Dia mangotraka eo amin'ny ataoko hoe roa minitra eo ny fara fahaelany dia ataoko efa masaka izy zay dia bataiko dia mihinana amin'izay. Dia ohatran'izany fanaovako lasopy tsotsotra.